Karà menakà baka amy zava-man̈iry :soja edy e ambanimbany ambanimbany donko kolesiteroly an̈ati-nany e. Tsy haiko mety ze mampasambihafa izy, torinesoly menakà mety atao menakà aviô menakà nin’ny vanio. Vanio ze tsy de mety andokisan̈a loatra fa faton’olo amy resaka sôra ndraiky fan̈eva aviô menakà ny pisitasy àby àby io koa zen̈y fandokisan̈a koa zen̈y araiky in̈y.